जवण घालत तेव वथान चेंजे करुंग जया जेतून रुच दुसरी येता। जात टायटल मसाले जवणन वापर करुं बागुं जया जेतून तां आनि रुचीक जातां।